إن نستنى تلات ساعات يعني فرصة- فرصة كويسة نسمع شوية أغاني، نسمع بودكاست، ولا نجرا شي، ولو ما في حاجة نجعد نشبح في الناس <noise> يعني ونفكر في حياتهم، وممكن نشوف فيلم، نتابع، نحضر، نشوف أي حاجة عادي.